التعليم ماشي غير مهم للمجتمع التعليم ضروري للمجتمع بارسكو أي واحد تحطه في الملعب خص تكون عندك خطة دونك التعليم هو الخطة لي بيها قبل ما تدخل ل أرض الواقع يعني يعطيك تيوريك قبل ما تفوت لبراتيك دونك التعليم جد مهم